Mukibala okenda nomenyi omenya na abandu burahi omanye abandu barahi nomenyi nnaho onyala kunyoraa nabadilikaa ama nob <hesitation> na amaisha ne limenya lilahi sichira nogenda namundu abe ne tzitabia nola omundu omudamanu, nogenda nnaye olaba mudamanu lakini nomenya tsa no mundu murahi omundu onyala kubuka asubuhi ma ambole vuguzile aha ndi kugendi ndi kunyolaku ling’ondi lietu ama kunyoreku kindu kidi kutzie kuria gena hahu obehe tza omundu murahi, lakini na kuenyako omundu, abe obwene wanje mundu mudamanu dabe sichira omundu mudamanu araloma limenya lilio libe lidamano. Onyala konyora mundu pengine no omwibi ogata kuganda nnaye ogata kugenda nnaye anyara kushira abundu obere adamanu wamuromelaku na amang’ana amadamanu halafu kali bamukuhi ama amaisha genywe gabe ambi sasa si lwa manyi ndi ndenyaa mbe na abalina abalahi, babe nindi emiima mirahi ko nanywa kuigizana emiima mirahi ko nangwa kumenya burahi kandi negenda wewe ndola omenyi bulahi abana babe bamenyi bulahi kandi nakendaku wanze kandi nzi menyi bulahi. Kandi omanyi alayanza shia nzi menyi. Ku monyola omundu mudamanu, alakugutiza agushire abundu adamanu mala yanza abandu abalahi. Chio omundu murahi arakushila abundu arahi, kama mundu omanyi injira indahi alakulhiza kuzileyabandi kulonda yaha ndi, kukuli ndi halafu, kuiyumbaka khulwo limenya lietu liba lilahi. Sasa ndayanza mundu murahi nolola nagenda bandu babeho bali mundu bandi no omundu murahi lakini norora nomundu mudamanu, nogande nnaye balabola omundu huyo nomudamanu. Sasa otanginanga nende mundu undi ne undi uno onyala khuba mudamanu. Sasa maneniku omundu ba abandu babolaa gendoa no omundu murahi kumenya lianje rilabaa lilahi.